Agnako gn'agnahy zao, gny smoothie, fan- matetiky faniko an mapiasa flocon d'avoine a, da akondo, da ronono, refa aveo tapahiko gn'akondro da ararako flocon d'avoine ahisy ame mixeur agno aby zany da araraky e ronono, da refa vita zay da ohatra asia frezy kely, mixegnao amzay izy da tonga da vita.